दक्षिण कोरिया में मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के मान्यता बा। <noise> इहाँ के संस्कृति दुनिया के सबसे पुरान संस्कृतिन में से एक मनल जाला। इहाँ के लोग मिट्टी के और चीनी के <hesitation> चीनी मिट्टी के बर्तन प्रयोग करेला। <noise> दक्षिण कोरिया के लोग अपने परंपरिक पहिनावा के ऊपर गर्व करेला। इहाँ के संस्कृति में अपने से बड़ा लोगन के <noise> सम्मान कइल बहुत ही आवश्यक मनल जाला। चाहे ऊ व्यक्ति उमर में बड़ा हो, स्थिति में बड़ा हो या सम्मान में बड़ा हो। ओकर सम्मान कइल ओकर से छोट व्यक्ति के धर्म मनल जाला।